Obu ntunga amasuuu nteekaho rreediyoo mpuliirizaa programmes nzina ebizina byange by'ediini mba muzini omu keleziya nyihayo ebitabu byange eby'ediini nzinamu ebizina ah amaso gahwaho rundi gagenda

Abakazi baine kwetaba mu by'endema omu Uganda habwokuba eky'okubanza bugabe bwabo ekya kabiri nabo nibasobora kwebembera ekya kasatu nubo bakuba nibagonza noobaleka nibeeyongerayo

Abazaire baine kukoonyera abaana baabo kubeegesa kujumbira amadiini kugya mu masomero kukora ebikorwa ebirungi kuhuliiriza bazaire baabo n'okubaguma haihi batagenzere mu bisimba hara na hara n'abazaire baabo

Omwebembezi aine kuhuliiriza abantu be nukwo amanye abantu be aba akwebembera nibeetaaga ki kandi kiki eki aine kubakorra kurora nabo baikara mu bwomeezi oburungi omu kicweka nambere akuba ali

Kubeegesa obuzibu obuli mu kutwara enda bali baana bato ebibi ebi bakwija kutangaana kutangana obu baraaba batwaire enda bali baana bato nukwo basobole kwerinda n'omu miringo y'okwerinda kutangatangana n'abasaija

Kintu kikuru muno okwega amaha okwega obuhangwa bw'amahanga agatali gamu habwokuba olisanga kiro kimu ogenzere mu ihanga lindi kandi otarukumanya bi emikwatire y'oku rundi emikorre y'oku so tusemeriire kwega aah obuhangwa obw'amahanga agatali gamu

Kirungi kwegesa ensinganto ha kahuka ka siliimu nukwe akahuka kasobole kwetantarwa kaso oburwaire buso kukeeha mu kiikaro kyaitu

Kukorra hamu mu kicweka kyaitu kintu kikuru muno habwokuba nikireetaho obumu mu bantu enkolegana n'okugamba kamu kumaraho omulyangaine ogw'abantu na ntamuhiira y'omu bantu kukorra hamu kikuru muno kandi nikyekambisa kandi nikyegesa

Nkira kugonza muno kulya oburo obu mba ningya kucumba oburo mponda ensaano ya muhogo ntaburamu oburo bwenyini nteeka amaizi ha kyoto gacamuka mbuhotora nukwe mbuliisa omukubi gwona ogunkuhurra ninyenda

Nukwe obu haraabahoga ekintu oba ekibi ekizibu ha muntu itwena twimukiremu kandi tugume nituyamba ngana nukwo twikazeeho obumu omu kicweka kyaitu

Obunaku butwaize kubi eby'enyegesa omu kicweka kyaitu habwokuba omuntu obu akuba ataine sente omu kicweka ki tulimu noosanga omwana we ebye omwana we eby'enyegesa ebirungi ebi yaakubaire naahi naahikaho nk'omwana tiyabitunga nka ebitabu ebi yaakubaire naakozesa ha isomero obundi penso so ebi byona nibireetereza omwana kutasoma kurungi ha isomero

Obu mmara kulya eky'ekiro nkira kurora ebi amakuru haroho n'obuzaano obubaho ha tiivi aho nkira kwikarra nkabuhuliiriza aa ntakabyamire eeh ebi nibyo nkira kukora obu mmara kulya eky'ekiro

Abeebembezi b'amadiini basoboire kwegesa abantu okuba bantu abarungi okuba bantu abakuganyirangana kandi basoboire kuteeraniza abantu abatungire obuteetegerezangana

Kintu kikuru muno abasaija hamu n'abakazi kwekebeza akahuka ka siliimu habwokuba eki nikibayamba okumanya obwomeezi bwabo nkooku bwemeriire

Nitusobora kuyamba abaana abaine obulema omu by'enyegesa omu Uganda obu nitubateeraniza n'abandi abaana abataine bulema nukwe bafiibweho nk'abaana abandi kandi bahurre nibeegonza kandi n'abaana abataine bulema bamanyirre ngu nabo baana bagenzi baabo nukwo basobole okwikara hamu

Habwokuba abagubaga abakubeegesa nibabeegesa obumu ebintu nibakora ebintu ebitali birungi ebi bakurora kandi ebitakubasemeza ekyo nkireeterra kujwara emiringo etali emu n'emu

Twine kulinda kurungi ebiikaro nambere twiha amaizi habwokuba amaizi ganuuna kasinga tutagalinda kurungi ntuba tukozere ekintu ekitali kirungi habwokuba amaizi ngatuyamba kukora emirimo eyeetali emu n'emu mu maka gaitu

Abazaire abamu bagumanganirwa kugira obugabe obu baba bali n'abaana baabo habwokuba obwire obumu basobora kwesiitaza abaana baabo hati mbasobora kubaa kale nibabaza n'abaana baabo mu ngeri enu n'enu niba mbabatamu kurora n'abaana baamanyiira bazaire baabo

Obutaba na mirimo mu kicweka kyange bureetereriize rundi bwongereriize abantu kuleka nibaruga mu kicweka nibeeyuna embuga rundi amatauni habwokuba nibaba baserra nk'emirimo rundi n'okubaho kurungi kukiraho nk'omu kyaro

Mmh kovidi obu yaizire abaali baine bbizinesi entaito mmh ezo bakazirya zahwahoo bbiizinesi zoona zahwaho abantu baikarra baayerolerra mh baayerolerra habwokuba hakaba hataroho entahya endi yoona rundi abaali baine emirimo ye endi nibakora kunu mbayambaho bbiizinesi zaabo ez'entaito ba zikaba zitaroho so bbiizinesi ezo zikalibwa bakazirya zahwaho

Abeebembezi nibasobora okusemeza obuheereza obw'eby'enyegesa omu kyaro kyaitu obu nibataho enkurato nibeegesa abantu rundi nibabateererra okutwara abaana ha masomero n'okubaha ebirukwetaagisa mu misomo yabo

Kintu kikuru okwega ha buhangwa bw'amahanga agatali gamu habwokuba tumara twegeraho turora naitwe nkooku turaahundura amaha ihanga lyaitu turole ngu ebintu ebi bakukora ebirungi n'ebibi naitwe turorre aho nkooku turakurakuraniza ihanga lyaitu

Ebikorwa ebi tusobora kukora kuleeta obusinge mu kiikaro kyaitu nukwo kugonza bagenzi baitu okuba beesigwa okuha ekitiinisa abantu abandi

Abaisiki obulemeezi nibatangatangana n'abakazi abasaija nibabatalibaniza muno kubahamba batakugonza n'okubamaramu n'okubatiinisiriza obwomeezi bwabo

Obu naatungire esimu yange ey'okubanza nkaba nyine omuniiniro mwingi n'omuhimbo habwokuba ebi nagikozesaaga naakubaire nimbikozesa naakubairege nimbikozesa ha simu ez'abandi baitu nabikorraaga ha simu eyange mu saaha ei ngondiize mu kaire aka ngondiize ntaine n'arukunteera ha mutwe

Obu mpurra amasu nkira kubyama rundi obu mba ntabyamire nteekaho esimu yange nzaana akazaano rundi ngenda ha Tik Tok ndora ebizina n'obuzaano obundi

Abaana abaine obulema mu by'enyegesa tubatwale ha isomero tubahe eby'okukozesa twegese bagenzi baabo obutabatuntuza n'okubasoroora tubooleke ngu nabo baine omugaso mu nsi yabo

Abantu tibaine miringo eyeerukumara habwokuba abamu tibali bamanyi rundi tibamanyire kiki eki basemeriire kukora ni di obu basemeriire kukikora ninkaha nambere basemeriire kukikorra kandi basemeriire bakikole bata hati nkireeterezabwa ki obutamanya n'obutasoma mu bantu

Abeebembezi basemeriire mh okuu leeta amasomero mu byaro mmh mbaah mbeegesa abantu okutwara abaana baabo omu masomero kandi n'omugaso ogw'okusoma kiki beegesa abantu nukwo obwebe nukwo enyegesa esobole kuba y'amaani omu ki

Okulima omwani kwongiire kwimukya eby'entaahya mu kii mu kicweka kyaitu noosanga abantu abandi nibalimira omu bitebe nibakorra hamu nukwo batundire hamu nukwo basobole kutunga sente ezinyakwiriireyo kurungi

Nju yange ngirinda omu kugi siimuura mu kugisingorra n'oku giikara nimpindahindura erangi obu nkuba ninsobora nukwo ikale eri nyonjo

Ntusobora kutamu abantu abakuru ekitiinisa omu byaro byaitu obu nitubaha ebyetaago byabo nitubaha obulinzi obu baba barwaire kubatwara mu irwarro n'okubahuumuza

Ebikoosi ebibi tusangamu obulemeezi nk'okwega engeso embi rundi emirwa embi eyeekuleetereza nk'obusuma obusiihani orwanju ekiso kuleka kyateeka obwomeezi bwawe mu kabi k'okufa rundi kukusiba mu nkomo eya kabura murro

Abagurusi n'abakaikuru nibasanga obulemeezi bw'okuburwa rundi kweyiriza haihi rundi kwehikyaho eby'obwobwomeezi nk'obujanjabi obu bakuba barwaire ebyokulya osanga tibaine nk'oku baraagenda kulima

Kuntu kikuru okwega ha buhanga bw'amahanga agatali gamu na gamu habwokuba kinu nikiba nikituyamba kumanya amahanga agamu hugo nigeetwaza gata rundi nigakora gata ebintu byago

Nibababagema okubatangira endwaire ezi so kubakwata kandi tiziina mubazi ezi kubaita so mbazija mbazibagema kara nukwo zitabakwata habwokuba tiziine mubazi

Engoye zange nzirinda ziyonjo obu ninyo ninzoogya n'amaizi n'esabbuuni ninzaanika ha musana nizooma kandi nimmara ninzigorra

Ensonga ey'abaana b'obwisiki kugya mu isomero ningisagika habwokuba abaisiki baana ab'omugaso abaso kukora emirimo nk'ey'abaana aboojo basobora kukora obundi n'okubakira

Ensonga ei erukukira kuleeta obutandwa ha nguudo z'omu Uganda nukwo kuvuga supiidi enyingi muno kurabaho motoka batakurora ebiri mu maiso kuvuga kubi kuvuga batamiire abaadireeva

Ebyokulya ebi ndya mbitunga mu kurabira mu kulima habwokuba obu nkuba nindima nimba nindima ebyokulya nk'ebihimba ebicooli kabbeji abilaaya ebitakuli hati obu bikuba byezere nimba nimbiiha omu musiri nimbitwara mu ka yange nimba nincumba nindya

Nibabagambira ebizibu ebiri omu kwetaba omu bikoosi ebi nibabeesobororra nu nuho hali n'okubahana kutabyetabamu hanyuma y'okubagambira ebibi ebiribakwija okutangatangana

Kintu kikuru okwogya engoye zaitu habwokuba obuzikuba ziiragwire tukazoogya ntuba twihiremu oburofu obwakutuleetiire endwaire ezitali zimu na zimu ha mibiri yaitu nk'amazomba

Mmh tusemeriire tusemeriire obu tusemeriire kubahikya emibazi yabo haihi h'omu bicweka ebya haihi nukwo basobole okugitabalirraaga haihingana kandi n'oku baa okubeegesa nku basemeriire kwerinda nku basemeriire kulya nukwo basobole okuhangaara kukiraho nukwo basobole kumara obwire bwingi omu nsi

Ekya nyenkya nkira kunywa caayi nginywisa ekyenju n'omugaate rundi n'ekyokulya ekiba kiroho

Kintu kikuru okwogya engoye zaitu nukwo tusobole kwikara tuli beecumi kandi nukwo tusobole kwita obuhuka obusobora kutuleetera endwaire omu bwomeezi bwaitu

Kintu kikiru muno abasaija n'abakazi kwekebeza akahuka ka siliimu nukwo kibakoonyere kutazaara abaana abanyakwine oburwaire obw'akahuka ka siliimu rundi k'omunywererro n'okutaju n'okutajanjaaza akahuka k'omunywererro rundi akahuka ka siliimu mu bantu aboomeezi

Ebijum ebijuma eby'enzaarwa nk'emiyembe emicunguuwa amapeera enanaasi emistafeeri ebi ebijuma nibinura kandi biine n'omugaso noobu okuba otongiiremu sukaali noobinywa

Twine kumwenkarreginga habaho orufumu orugamba obulema tibabuseka obulema n'obu okuba oli mukuru n'obu okuba oli muto nubukukwata so oine kugamba ekizibu ekiku ekiri omu kusekeereza omulema oine kubeegesa ngu obulema tibabuseka

Kintu kikuru muno abasaija n'abakazi okwekebeza akahuka ka siliimu nukwo batandike emibazi yabo kara kikuru muno kutandika omubazi gwawe kara otakabaire kubi muno eehh eki nikyo habwaki basemeriire osemeriire omuntu kwekebeza kara kwekebeza kara nikibutangirayo naiwe kuba kubi

Kikuru muno kwogya engoye zaitu habwokuba nkitukoonyera obwecumi hamu n'okutantara oburwaire obuso kuturugirwamu mu burofu kaku tuba ntukozesa ebintu ebiiragwire

Kikuru muno kuhuliiriza abantu abakuru habwokuba ntubeegamu engeso ez'ekikuru n'engeso z'emirwa ezi twakubaire ntutamburraamu kurora zaatukoonyera kututereekereza mu bwomeezi bw'ensi munu n'okugira ebikorwa ebirungi ebi twakora mu bantu n'okuteerana nabo

Akasumi aka nahuliiremu omuhimbo omuhimbo mwingi muno nubwo nuko akasumi obuu obu nazaire omwana wange ow'okubanza nkasemererwa muno my first born omwana wange ow'okubanza akansemeza muno kukira abo abandi aba nayongiireho

Abantu baruga mu byaro nibagenda omu mbuga rundi mu tauni kuserra emirimo abandi kutunga obuheereza oburungi nk'amasomero amarungi amarwarro amarungi kandi abandi benda kutunga obwomeezi oburungi obworobere

Ebintu ebi omuntu aine kukozesa wenka obwire obumu bikira kujanjaaza oburwaire kuruga ha muntu omu kugenda hali ondi nka siliimu hati omuntu n'aba aine kwetantara kubikozesa n'abantu abandi